اول ذكرى ليا فطفولتى كانت ان انا اتكرمت فمسابقات حفظ القران الكريم كانت فى المدرسه اللى انا موجود فيها كرمونى عشان انا كنت حافظ اجزاء كتيرمن القران الكريم وى كانت حاجه حلوه اوى ساعتها كنت صغير جدا بس كنت حافظ اجزاء صعب جدا حد فسنى يحفظها فا اخدت شهاده وخ-ادونى لعبه كمان وعربيه كنت مبسوط جدا ساعتها و دى افضل ذكرى فطفولتى